عشان تركب قطعة أساسية، أول شي تأكد من وجود جميع القطع والأدوات المرفقة مع التعليمات، بعدين حط القطع على سطح مستوي، وإبدأ بتج- تجميع الأجزاء الكبيرة أولا مثل الأرفف أو الأقدام، إستخدم المسامير أو البراغي اللي جاية مع القطعة عشان تثبت الأجزاء في مكانها، تأكد من شد البراغي بشكل مزبوط عشان ما تتفكك، لو في أشياء معقدة مثل الأدراج، إتبع التعليمات بدقة عشان تركبها صح.